द जुन्ग् नुअव् पस्त रेपिद्ज ब्रे बनेगेन्। द पस्त रेपिद्ज क् ब्रे बनेनन्ग् नुअव्। द पस्त जुन्ग् बनेने तन्ग्ब हस्तौ देइक् सरिअव् लनन्ग्न्, जुखनि, मन्छे जुखनि सरिअव् देइक् लनन्ग्न्। द देइक् लनन्ग्, जुन्ग् गेसौ देनन्, बोरिल् क्सलन्गन्ग्न् देइक्। द देइक् बोरिल् जनन्ग् लिक् लिक् जुन्ग् पस्त पस्तिअ जनै लेवेलि बेन। जुन्ग् बिदिने जनै तकै रेदि जदन् जनै तकै रेदि जबन। जुन्ग् बक्सन्ग् ननेइ जुन्ग् जनन्ग्।